יא, <hesitation> וויסנשאפט און עדיוקעישן, זיך לערנען איז זייער וויכטיג פאר די מענטשהייט, פארוואס? וועגן א מענטש קען נאר טוהן אין וואס ער ווייסט, א מענטש טוהט אייביג די בעסטע וואס ער קען מיט וואס ער ווייסט, און ווי מער א מענטש קען - אלץ בעסער קען א מענטש טוהן און אויפטוהן